होरौ है शिकर् खलम् नै दौ होन ब जुन्गस् औल्, फेस। फेस ऐअ है सोप्से देन्जर् जुनत्, जै होरौ है एतेक् खलम्। भिस्न है मदि खलम् नै बिस्नि मेगुन् नि जे एयेसिघ्त् है न निघ्त् ने होर् नि विसिओन् अ बोहुत् च्लेअर्। मेगुन बिलत् गिज्दर्, अर रे बैदि बिस्न है खमानि म बिअ स्त्रक्त्सर बिदे, जै एक्दोम् सर्ब थबैब् बिब एक्दोम् स म ब जुनत् प थबैब् बिब बब। भिसर रे बैदि गुस खन ऐअ, केइ रौबो बिदिन् फत कोन्द् मोनेनोन्ग। अर बिसर होरौ गेज रौबो जेब लिघ्त् गय बब, बिसर ओबि त्क्सिक्नि फेत है बै जुनद फुइदन्ग्। भिको एक्दोम् खन सुन्ग है बिसर, एक्दोम् मोने मोने बोरे रिअ हुन्तेर रे बिसर होरौ है। रे बिस्न जे फेअथेर् दुन्ग न बि एक्दोम् सोफ्त् फेअथेर्, जै के मोने जे ब्लौ से बिर न मोने खछ् खलनि म ब जुनद फुइदबु खन ऐअ।